ممكن أحاول أراقب الناس وأشوف حياتهم وطباعهم كانت كيف وأبدأ أتعلم لغتهم عشان أتواصل معاهم وأعرف معلومات. أحاول لو فيه خطر على حياتهم أو الزراعة بتاعتهم إن أنا أستخدم المعرفة بتاعتي إن أنا أعدل وضعهم وأحسنه. ممكن كمان إن أنا أدخل أدوات جديدة تسهل عليهم حياتهم كل يوم والحاجات اللي بيعملوها.